Jahusit on ka peris erinevit. <hesitation> Näütüses om riisijahu ja nisujahu ja kaarajahu, ja väega-väega pall'odõ sääntside teräviljo jahuq ommaq olõmah.